Anggo songon hewan, na binoto niba, hewan na ipas parlojong na songoni mantong paling kelinci anggo aha kan harana kan, tar aha iya targesit marlojong nai ia pado hewan hewan na lain, ima jungada hami pe na sakali ma <hesitation> paliaro kelinci bagasan sampe dua pulu ekor dokonon, ima mang aha na, bahatna na dua pulu ekor i, tai imantong anggo dokonon i sadun kan pamangan- manjalaki mangan nai ma namolan manjalaki aha nai angkon na ke ma iba subuh subuh tu pokenan manjalaki sayuran i mang aha na mang alap na tu sadun. Pendek caritona kalinci na dua pulu ekor ima rob aha <hesitation> songon penyakit i songon na di manuki, mate dua pulu- na dua pulu ekor i sude, akirna i mantong sebelum bahat na marmatean i ko- koyok ma ahai i baen ma rondang ahai kalinci i dohot umak, selain na kalinci tong na uboto na ipas parlojongna, ima songon kancil, kancil i sadun pe bahat dei i kobun kobun an kancil i. Ima jungada sa- na sakali marsambat kami dot aha dot kahanggi i sadun i huta an dapot kami ma kelinci i <hesitation> aha i kancil i, ima i ba- baen tong jorat i kobun i <hesitation> tanom ma potang nai accogot manyogot nai kema mangalap na, harana anggo songon kancil i, anggo i takkup ma dohot tangan kosong ngga na tar takkup, ambaen ipasna parlojong nai ima i baen ma jorat i- i baen ma jorat i dohot ahai, kahanggi i dung dapot i <hesitation> aha kahanggi i ma aha i, kancil i <hesitation> aha ia ma i paias ia ma tu batang aek an, i paias ia baru ima i tutung ia i baen ia ma lasiakna baru i pangan <hesitation> i pangan ma i kobun kobun a. Selain i selain kelinci dot kancil i nauboto na i pas parlojong na ima ahai babiat i, na sakali pe jungada doppak musim tarutung babiat i marsuo doho- dohot aha mantong dohot au dohot aha i dongan ki i kobunan ima pas uligin mantong mata nai kidop kidop ma adong ahana cahaya na ona aha ni cahaya ni senter i ima ami lojong ma ke tu bandar i mangilakhonna. Sebelum kehe tu bandar i, mandung ilumpat ia ma parjolo i lumpat babiat i parjolo tu jolo niba, akhirna i mantong ambaen ipasna pangalumpat nai, aha ma iba kehe ma iba manyebar dot aha ni ibaon kongsi ni ibaon, akhirna ikojar ia ma kongsi ni iba ima ke iba tu a parjolo, ambaen na ipas i parljong nia ima i lojong kongsi nibai mar aha mardalan nai- marlojong nai inda na tigor lurus, ibaen ia ma marlojong nai aha zigzag. Ima na u boto <hesitation> hewan na i pas parlojong na selain aha i adong juo kan hewan na aha na lambat parlojong na, ima adong kura kura guarna i pe jungada ami paliaro songoni kura kura i inda bonoto sanga aha guarna kura kura aha, ima ami paliaro sang- adong urang lobi dua taon ami paliaro <hesitation> i bagas i baen pe sian aha sian dapuran tu jolo bagas i, ama na sangat leleng na mardalan nai marpalan ia na mardalan i selain <hesitation> kura kura i na u boto ahai ma siput ni saba i. Nabiasoi ma nempel kon pira nai i aha ni eme i <hesitation> padi i ato eme, ima na uboto hewan na <hesitation> leleng pardalan na na lambat pardalanna.